P'aviri lu giustu equilibriu ntra lu sapuri e la saluti, quannu si cucina qualchi cosa, basta sapiri la quantità giusta pi ogni cundimentu ca si utilizza, pirchì tutti li cosi cu lu superchiu nun sunnu boni pi la saluti. È megghiu stabiliri prima la quantità màssima di ogni cundimentu ca si voli utilizzari e macari mentri ca si cucina si tasta, pi capiri si havi gustu o no.